Buéno̱, rí náa̱ꞌ xuajñu̱ꞌ rígíꞌ jún, e̱ste̱e̱ꞌ nda̱a̱ꞌ nguá nda̱a̱ꞌ mbiꞌjiuu rí meꞌpha̱a̱ tsú núme̱ro̱, numuu rí ríꞌkhui̱ xú, na̱nguá i̱ya̱a xú jaꞌnii inithá, jngáa̱ kajngóó rí. Pero tsú xa̱bu̱ wanii wajiúúꞌ nuthii̱ rí lúní ithii̱ rí lúné, mártí, miérkué, juébí, biérní, sádú, míngú, itha xa̱bu̱ wanii wajiúúꞌ, ikhaa tsúꞌkhui̱ tsú ejmaꞌxu̱ ga̱jma̱a rí núme̱ro̱.